إذا تفرغت لمدة أسبوع، أول يوم نكون فيه مع العائلة والأصدقاء، ثاني يوم ثاني يوم نسافر لمكان هادي ونقظي يومين هناك ننسجم فيهن، <hesitation> باقي الأيام نخصصهن للقراءة والتعلم وحتى الراحة نتعلم فيهن شي جديد، ونشارك في نشاط رياظي ونشاط اجتماعي.